المسافة اللي نجدر نمشيها يعني المسافة اللي نجدر نمشيها خلال يوم واحد تقريبا خمس آلاف خطوة سبع آلاف خطوة ممكن إذا كنت خارجة لمكان توصل لعدد كبير من الخطوات بس ما حددت كم خطوة في اليوم بالضبط ما عنديش فكرة.